أول حاجة هحاول إني أتأقلم مع الوضع اللي أنا فيه ، ممكن أكون في العصور الإسلامية ممكن أكون في العصور الوسطى الأوروبية ف من خلال هعرف أتعامل ، اعرف مثلا ادي معرفة من غير ما اخلى الناس تشك فيا ، بعض المعرفة زي <hesitation> معرفة الوقاية من الأمراض مثلا أو أي معلومات تانية مهمة